Do të më pëlqente të kisha një shubërtirë që më lejon të udhëtoj dhe të takoj njerëz të rinj. Do të ishte një shubërtirë që më ofron sfida të përditshme dhe më jep mundësinë të rritem profesionalisht, por edhe të kontribuoj pozitivisht në shoqëri.